Ɗum waɗaay haanda, gara neɗɗo kan, mo aleeno Alla no mo tagira, no mo tagira mo walaa kaasari, e mo woodi ceembe mako e faamu mako, mo aldiree non no mo tagira.